Ara-dalagna magnano koà magnano priorité fiegnan'olombelogno <hesitation> par rapport amina biby hafa satria olombelogno agnisan'ny zava-boary natôn'Andriamanitra tegna tegna tegna tsara zany avekeo tegna important amin'ny na- amin'ny raha jiaby noforonin'Andriamanitra amin'ny biby jiaby noforonin'Andriamanitra satria izy zany agnisany mibeko sy mifehy karazana nature.